Mah, i drafin peuan communicâ fra de liatri, solo che a no l'é unna caratteristica solo che de liatri. A l'é unna caratteristica, penso, de tutti i çetaçei, donca de baleñe ascie, di coadeuggi ascie fòscia. Gh'an a capaçitæ de mandâ feua di crii che liatri peuan capîse, l'un con l'atro, e coscì se parlan, pe coscì dîghe.